Nan pah voso kora tabvavi va upe nara kita tanora kua mon to kita tete pano kua viti tete nol kua mon to tete geivei nor. Ko kua woiti to tete gavei no ayia. Po tom tama to vavore tsol nau en tenekiu enave. En mosina kah voni nol vatoi voene tsol kikiu no. Kah ari bon koltsun kora kah rail. Nara ka kiukiu nor ka kiukiu nor ka kiukiu nor, kah ari tauravene, kua wiu tive riva to tsuktsuk er ma. Ka taim no kua wui tsuktsuk kua mon to op oh kua vui ti kah tsoe ka en pe tsinano akua vuiti wori mama ene tsa kita bete koa viti vere, tsene vots. Ke tsinano mene tamano tsek ar pio. A ruene vi kora nor a papasana nora ma. Ruene vape sata enean tsa kita pasana pah taurave. Taim tsa pasana ora tsa taer pean. Kah tsoe ara kuk Tsa butarai pove to op enu po kua vui ti veri. Ke tsina noh me tamno tsoer a-oh. Nau tsuk ou pean, tsun kora kah nanema noma kah tsoe tso kom pasina. Tsubunovi to mattevosoene mene tamano vito mate vosoer. Takorair peoh voni ruene. Ruene buavi nor popoka nor a tenovoasana. Tah buar kah me er. Tabuar kah mamatopoi nor peoh. Oria to tah buar december matopo nor matopo worbuar matop nol abuar. Paia tsivo nane. Paia tsivo wane, vabuak tsivo nane vokana nane, vatana, nane vata niva tsivo nane ka mono tsivao nane. Kah norana tsive nane, nora tsivao nane. Ko sum tsivao nane. Kah ena savun tsivao nane nane kora kah buak nau koroma kes december sasa kora na poioh year. Koria kora tsa kuruts er po tamba no popoka nor a va karasa va karas oria tsa tambu a ov rior to vate wa nor nan ururuana po kua pior tsa rova. Kor yiu, ka yiu, ka yiu, ka yiu po tamba ror vakero korai po karus, po christmas kora tsa kuruts, taim nor kes kuruts nor ven pa romana tsunumbu no ora tsue ere, ei kaia op ka vata vuts sa e kua vi, ka ra vatavuts sa buar pa tsunumbu, po wa tsunumbu tson kurats or karas tevanaveni oh vasisio buanavi nor tsiako rova pastor kuruts voa to maina. Tsiako korair po kaikai tsiako kaikai, katsiako, tsiako, tsiako, varona, varona oria oit ora taim nor vakav katsue korain, yo, romana kora tsor vatavuts er pekua patsunumbu tsor vatavuts e kua tsor vakuruts mo ove kua kemam to yunoma romana tsara vatavuts ere pe kua pa tsunumbu pa ta numbunumbu kotsino votsuene tevanaveni no tekorairoan nor tenor kari bon Kor va pipiuvu, korain vapipiuv, ka vapipiuv, ka vapipiuv, vapipiuv ke kua tsuene pupu kene op o piuvu ke tsubuno tsue mukai baima nao, ke tsumbuu no va wi tsue ene mukai baima nao tenom ean tokita penaoma patsan penao ma a upas. Pean to noma pats sasaim e ian tsa sasaim ke kua tsue ayio kene mandono a tsue peam tekorair nor taim nor tenor, nambana to vavapiuvu enor, va piupiu ka vapipiuv ko upe tavuts korair, upe to tavuts ka piuver ke kua mandono a piuvu peor vo pe tatanis upas ke kua tsuene tsumbu kene tavuts ka vavangam o piuvu ketsumbu tsuene mukai baim bau a tavuts tenom yian to kita penao ma tetenom emam tsa vataviri a wan popiuvu buanavi pa ta numbunumbu varemam vavu a wan kan tsio vots ke kua tsue ayio tsumbu upas bau tewanaveni nor bete korair botenor kor vavakai er pe kua, vavakia ekua, us buanair po kua, us buane kua a vamap topoer po kop gu tsor vavots me kua mo boko mu mono Pa kokomana ma pakokomana vori a magaun pama vuti, a magaun pama vuti. Anta verete six para vuti veri a magaun pior vori ka magaun buar veri nor vateten kair po mapeo de varan vate vuaveni taim ne mia droun mo gaun pio ka tatsim vapino mo gaun pe mea, taim no tavapino mo gaun pe mia kor orora over pio. Taim tsor kes gaun nor o gaun peor ka gaun vatombin gaun pior pa gaun or gaun po mo rain mukai ar tsor bair a tsiako patsa orora riambuar ar kora nor tsue wakekua. Tewana veni ne koa nane korama romana kora tsor kuruts er po karas kua to nane koranoma ka tavuts uene pa ar nor tavoso a buar en tenowasana pano papasa nana tavuts ka opuene pa viun to nao wavoni en mosina ka tsue ei tsina kats to nao wavoni en mosina kanao wets as no tsinano, sombe sombe na mu op rova mu to tatasombe sombe nor Ka kes vets nau ka op e tsinona ka daudau, we, we, we a ora, a ora ke tsinano tsu a mukai pa nan rova. ka pas bau ka tavuts sasa mukai. Mukai kua pene ene to vasana karas pene po ururuana pene kene vasana tsuk a wan. Wa pa nan rova, ka upas bau ka tavuts sasa ma tenoa na veevi ne kua. Nau kah iso ene vovi pah ne tsinano kepkep nah ah ma mu. Koh tsoe kene pe tsinano. Tsina oh boko mu vere mono kop gu. Ke tsinano tsoe ee ene to kita onotonu be ne an. Ene tsa kita an ean tsa an tsuk wan anan voa nomavoni pene pats teteno kah kah matei. Ke kua tsoe ayio van. Agaogio vakav kepkep vakav. Ah ma mu, "yio, votsoere, nan nor vavovuts nor. Kovo to ben vuts vene pe kua kah nabana tsoer, eh. Te ar via sasavi panara kes vakots nora. Ar viavi to tavuts voaveni, nikara vets, kes vets nor kauvo veiva me kua. Vuts korair, bon panor vuts tamano to tsoe ene, kan sovo en inu, ka vakuana nom. Tsa pete nom veniva, koh onotona nambana noma kah vakots pambon, kah vapipinu pambon, kah va hus pambon, kah risa takasa kema vatavuts avoan, kah vataviri avon poh piviu a tsoe voaveni, eh kua toh tavuts a sane. Kean kora tsa tsoe voaka nabana voa veni. Eh am oh kaovo tsa gono aran kah naim. Ko kaan vui morokoa tsaka me tsa nair. Koh tsino op apaia ar, takasa kora, koh kaovo gono kora kaikai, kang kora kah rail. Aya, ke kua vai iso kora no poh vasisio wii pa, a non te va upe. A upe taba poh kavovo, kita taba pah naba vuitina. Koh tavoa naveni naba vui ti op kaah pe tasu ne er. Woaveni kora, veni pemam, savon a nava gano momoana voso a upe. Veitane, pah nor vate er poh kaovo mene kiove pah upe mene vove Kemam kita tasasa noma upe pa romana mukai. Upe to nane en aita nane en woni keriaka kunua mam, mam voro mukai. Tane pah ah upe to tavuts voso pemam vei tane pah roman, mam to kita tesasa noma upe. Ka taim ne na namba vuri de kora ma gaun vori, ka tsiako pore koh raim pah ma gaun veri toh tenor pa romana pah upe. Ma pa piaia gaun to vatena ma paia vuti. Te gaun peam vei te gaun pean veie, te gaun pean vei, gaun nor pah upe. Emam savono tokita tasasa nom a upe. Romana nemam vanao eme pah upe pa mau ubam sum.